Jadi yang yang kita tahu itu manfaat kulkas itu banya ada kalo tong biking jualan kong ingin biking es bisa biking kaya es lilin ka atau kase jual es batu bagitu ka trus ada lagi trus ada lagi kaya tong kaya bali tomat <noise> bali rica ka itu toong bisa kase taru didalam kulkas karena kalo tong kase taru dalam kulkas rampah rampah bagitu tu dia bisa lama <noise> deng dia pe manfaat lagi tu masih ada lagi kaya tong bali ikang bali ayam itu tu bisa tong kase taruh di kase taruh didalam kulkas supaya dia bisa tahan sampe barapa hari bagitu deng ada lagi bisa kaya tong bali kaya tong bali es krim ka bagitu dari luar bagitu kong tong bolom minum bisa tong kase taruh dalam kulkas pokoknya kulkas itu dia pe manfaat ka banya masih dia pe manfaat banya kulkas tu tong kase dingin makanan apa yang tong mo ingin makan dingin dingin bisa tong kase maso di kulkas.